Manimcha hamma hayvonlarda <hesitation> ko‘zlar yo‘q bo‘lishi mumkin. Sababi xar xil hayvon o‘zini ajralib turadigan narsalari bor. Misol uchun xidi orqali harakat orqali sezadigan tabiatda turli xil mavjudotlar bo‘lishi mumkin.